<hesitation> Biby afaka magnerigna amy laoniny i ampahany amy vatagna ananjy rehefa misy potika: <hesitation> étoile de mer, antsasatra, <hesitation> de hankagna satria io reva rehefa tapaka zao karaha antsasatra re vao tapaka volom-bodiny igny a mierigna sibitibitiky i volom-bodiny igny avy akeo maniry, efa karahan'zany zany nagnamboaragna ananjy, efa hoe karahan'zany.